oven ni ko wulnowo nyamdu do naftira beh magha ha wulwilgo nyamdu beh wulnitago nyamdu bana a defi nyamdu sai nyamdu mai fewi sai a meta wulna nymadu mai sai a nyama guldhum a wawan boh a siga hunde ha majhum jeh vonnata.